Foon mugu tanan ak ol kaen, foonii chireni chacharekeseni jajieni gosseni mal sun dumii baret ol kaeniey ama kodaat gureni mal in goge rawoteet, kodaa ak shella fa ama dibi ta ta hinjiin gogess, sun itgureni olkaeni mal gosseniet mal sunii hangafetti hihamatenuey diko hintaani mal sun.